Bueno pues in animales pues amo nen checpactia pues in vivora cuatl in con quilia cuatl este in arañas este con cuilia tu capulina non ninqui se cuacua guan ninkinse venenosa nonque guan pos non pues aveces miqui kin cuacua ajam entonces non amo nechecpactia ne non animales pues nechecpactia pero de shenon quiesqui amo animales den non tarantura pues ninki amo non nin tecuacua venenosos igual guan in nosé de nil vivora non pues non yeik cosas amo ni nechpactia non se cuacua para non yo niños pues tú cuacua pues venenoso pero de nochiquema nechepactia de sea cuitsitsin piotsitsin este in iscatsitsin non de borreguitos ajam in gatito ninki igual ninki non ninquiin burro nechecpactia ninki de non burrotsitsin este patotsitsin ninqui non nochi den un animalitos non quema ninenchikpactia non nonque ajam